Nienina agnatin'ny vôlan-draika zaho mampiasa bus, de laniko amin'ny a- za isaka mandeha roanjato sy arivo mandeha mandroso de miherigna avy akany zaho <hesitation> ro- mandany roanjato sy arivo. De fitambaran'io amin'zainy eo amin'ny valo arivo agnatin'ny <hesitation> vôlan-draika.